ire yak latak yak tubo ire yak kak nganak alem lepo ame

pula adu ji nan ini memang buk lu masat janan Kuching Miri kelapa sawit nyi tuak nyi ilu tisen bek lok ta’an barang diak kado cin kelapa sawit ina na sik udip bayak na

masak dalau ini kan, anak-anak sekolah mung ne un talipun. meley ne eda mita ya inu ya' ukuk eda sekula dalem talipun ngeke le sik mek dalau ading di, dalau ading di re' eden na talipun un ukuk mung mung inu mesti tele mutu kata cikgu lew.

amik lepa latak memang momo momok tekak pakai teknologi ini tunyi kuak anak anak re ni

um zaman nakini ilu lebih suka bayan um pakai kad debit atau kredit.

um untuk pi- yak pinut pinut sin di jagak udip me kem ame panak dini yak melei melei le te na mo le obak deme sin ku. buk kado guna bayak buku. le ilu tisen tau ni tiga ale bayak ilu tisen mo re

taring u' a're talipun layak lan tekek manyi lan tekak le. sukat talipun re papanak re kawan re.

pula yak ake yak kelo ta’an dalau ini pula ban se bunga yak wek me yak mula dalau ading de. dalau ini inu re midan du midan du wek me uyan nu le ca bunga dalem utan de re ku.

usa ke dalau ini ri nggi yak tiga ale man sek ban ki pelapah kado uman mei ku sakit ga- ujok ki nepalai ngan taket ki kini nepalai. ina na ke te njam tai masat ban se keta taket joint kediri kan um buk telu tau ki jam ki yak sakit ngano tuk ki ti ngano ri telu tau na

ilu kelo pita lawyer adang ilu mutu kelunan are te ilu sen baca ire pita ire.

Muzik yak pengelo ke ina na sampe.

buk buk kerja rumah sekula yak ake obak ti dalau ini mo midan de ake obak uyan inu se nu. nesen tekak le po re tapi re apa boleh buat lah ke de du ni <laughs> s- buk kerja sekula da ni ke obak uyan.

awang ka tana ke toh bang bo nyi imak laya ine bareng pana sio laya awang menin sio imak ine na

buk warna ya' ake obak ya' tuning um tuning ngan bala la, tuning ngan bala da sik tega o'rek um

tekenak ire tekenak ire te layak kimet denak cuk ire sebayang pita ayen bala bisau

buk um sukan sukan ake obak dalau ni ku masat tai yak ngan yak ngan du dalau sungai na ri tiga tai ngan panak te du yak jadek terjun pe- peranjau na ri ca pandai te du ta’en.

man sik program talidio ya' ake nyaik ngeringa na are ukuk sik kupi kupi fm na re singket tau mik ngeringa ngan um kaduk te pei bo' dj ya ake tisen ku dalau ina re kan peminat ngan du ya' be dai ku um songwak festival kaduk ke' teguk ida ida te ban nak tiket me ake pe re

mok kelo pekalai ilu mutu la kawan kawan pisiu kado kado ngan da je pa ilu tisen inu yak ilu kelo belajan

Kulong yak tekak du kulong lam lepo me dalau ini yap yap lah dalau ading. Be re babui ida kulong tapi u- yak te yak babui dini re bayu nu re du kulong yap de dalau ini nu. Un pe.

<noise> Ake tajen tai um exercise ngan jagak penguman idi usa le magat.

Ake un asu kum asu la ke taan.

teknologi ka dalem sekula buk ilu kedaya te tiga bak man anak anak sekula re na belajan belajan sekula re

teknologi midan ni ki oh kawak ngimet mung yak inu teneng je lo ini muk pelapat tiga nek idi ri ke na’at sek asen lu njam asen lu njam control ne dalau ini. le njam control apa boleh buat lah tapi memang dalau ini mung mung te- teknologi dalau ini kawak ngan kado ale guna.

atek lan laya te masat jok ka’ang ka balah jok sukat atai lu nyana nyana ine paling laya te kesihatan ilu

AI dalem udip ilu singget tau nakini kado lepa pakai na na kedalem bebeli barang ngan urusan urusan kak pejabat

awai nyan ake sen aik artis tuk kang kelunan ya' ake keluk suang re

mengiikut kimet ko inu ia’ pa ko ti pan udip tu ngan ngebuat maget ban sik inu e tuk lu peken kuma neh. bo un inu inu lu win mesti ilu ele ke na edei re buk tu le madung no. ina nei yak udip le pengebuat ngan maget

projek inu maring inu nyi are inu tai nggin ilu belajan nyulo eno ina ne

Dagang i’ut i’ut kak dalem lepo na tiga te na asen da rajin tuak.

tukang muzik tukang belian atau tukang nyurat belian yak ake kelo ina na Adele.

are are ka ia’ se- menjam serita ia’ nawai kak serita jin na’a pasen tuk asen

sagak asen atau muzik asen lepo me ina na sagak lasan ngan muzik sape

Dalau ini rek um lan ke tiga ale no bo ke kuman inu ya mei ataupun telapau mei ini mejam ne wat ujok ngan wat taket ke nai ba'a tain? Ti pana ngina mengen dalau ini ne kuak te pe.

kumbin pasen tekak kimet ku pasen tuk ngebayak sukan dalem dalem peng na sukan pengetengen. pengetengen ne sukan na ngeping. ngeping dalem sukan ngebayak keto pasen ku kimet.

yak ata ke manyi sio ke nganak are anak yak sukat ngebayak ilu meken meken anak ke nganak un are su lan su jadek ilu kapan.

cen cen yak pengebayak ake ta’an ina na mew e ke uma. ia’ gap ale

Sinet penusa ngan pengelaro yak dulue nading ca nagang kak dalem lepo ko ban sio penaru, penaru kuak tok dulue terbeli inu dalem kedai lo. Puak pa keto dulue bayan ngan ading murip ina yak tusa yak. Dulu yak kedai na no idi njam pusing modal kok

singget tau ke pakai talipon ke ni men contact kawan kawan

matapelajaran yak ake atek obak dalau ading ni yak edei um kesusasteraan Melayu. kesusasteraan Melayu na walaupun ke cen kelas Sains dalau ading de tiba tiba ti ke masuk kata kelas sastera.

jin na'a ake tai ti ume ngan lulo ina pah ti ume majau ine ne

ake ka bada me tuyang ke ia' lepa majok me cin uma cuk nai mulek bara pemanak le

ta ata bank are te irai re sediri ilu se'iri pa maong rekut ilu iri lu sen metat ka nyi metat.

sukat ku bada de kumbin de puyan kem bayan dulu tei gayeng kuak ban keliwa liap sin kredit kad atau atau kredit. um buk um ini po re ke pakai online lebih lebih tiga la bayan pakai kad atek tiga.

kumbin kimet ko pasen tuk peresa sekula sekula kuma anak dumit. ok buk anak anak dumit dalau ini le yak penjo nak sek me ida dalau ni nak semele kumbin s- inu.

cin sekula ilu sen nyurat. cin nyurat ilu sen baca. um suang ilu baca suang pa yak ilu sen

inu cen madang atek lan bio da lepa ta’an dalem kem kina. buk ame pu- buk ake kuak ban se nu re ake ake susah le ti masat ne palai buk ku ndu masat ngan ke pina o

tepalai rak abon putek bok abon putek pendau laya' selaubon merem layan beng keluk uimak.

um ake susah ale iri yak dalau ina ake le tai masat uku ca usa ale te ki tai ngan du yak kado. Buk ke nggin da kado pun belum tentu du bak tengen ngan ke masat. Ukok ri ti ki te nggin dalau ina re.

artis atau kelunan tukang yak ake tisen ngemalak ale ina na Jalong Talan.

nya awai ke sen meken ilu pakai AI le murip ilu le ri ni to baru tuai

kumpin na layan da kelunan ya lepa lepa latak lu da pekatuk pemung <noise> kelunan dina re

buk dalau ini inu yak lebih tiga buk te le yak maset taket. na palai na na du yak palai tai yak palai masat taket mung. lebih obak da yak pakai utop mo na sek dalau ini mung du malap tai masat enggei kuak ma sek ngak ma sek dalau ading ni obak te du masat jok kedi’ut

Kalau pasen game ake memang be’un mateng tisen kecuali card game.

layak mung layan banget layan sungai te irai inu ngaran um lepeng na layak pa layan kuak Lake Toba re ake tai sine.

ke kelo na’an suket alung um belian belian ilu lah layak mung la un te ake

nyi awai malai lan pakai komputer toh belajen pah beng slow te ake

ilu sukat jumpa duktun kak negara ini kak mana ma- mpi mpi klinik swasta atau pe kerajaan

mungkin ban da be' puas hati la ina ina tuak le dalem kimet ke'.

Nyi na ake to sekula la’a lepa bio urip ire jin na’a teneng ame

ilu tetap pinut mo na ilu boros na ilu nyi sukat na ngetabik bulan

kak negara ame ilu sukat tai na’at wayang bebeli tiket kak online

peresak tok sekula anak anak ya nye ek ne setanding ngan umun re na ayen pe ti ya' ma'an na ya' tusa

Ayen uman kado ale di lebek lempo

ilu perlu jagak penguman le perlu exercise ngan ayen stress. idi le peketo muat magat.

yak pengelo ke na na bonut. <noise>

Tai petay mutu ulu sen tei lu tai uma' sakit bio.

menyun pa ilu lamin tepalai tai pa ilu tawang nyi pa ilu kak lamin bareng meken pe tawang ilu masat masat la

are jo na’an te layan awang te je’ek cin na’a dulu sen masa ilu kelo mugang masa ilu kelo majau inu di ni to. nyi ari sen tetap masa.

ame are selamat dalem Krismas mung lah ame panak mung

talipon bimbit ke nakini pakai bil jadi ake bayan bil na pakai bank transfer.

ta uma buat ame tulong mung na iri nyi sukat murip ne iri ata me murip te uma buat bo yak nyi su- sukat na ame iri je ia' lanek lamin na petulong.

ilu perlu gin IC kun re atau pa passport salau lu masat.

kolong dalem lepo yak suang ina na asu ban re nggin asu tai na’ok

penguman yak be’un tiga tapi sukat ilu ke uman tepalai ina na penguman diak melau diak nyaga.

Lalem lepo nye are meken, pakai subang sin ilou , ukat nak ba'a bayan, bayan pakai ba'a pakai sin

Pengelo ke ngan anak anak ke ake arap ire sa’e ngan beng laya bareng ngan healthy

amik nyek meken baca pe ta tentang be'tuen ngan konstilasi bulan a're diak da latak sen siri

Penyelum ke na ne ake sen ke lepa latak urip are tena tekak kimet ngan um kesihatan ke pa layak

kata anak lini to ire balah balah pakai talifon nyi ukat lepo lepo pabe re nyi sukat ti ge dalem lamin ti kerja re. ini yak kawah ta ake

ilu petenak ire pasen tuk adet ilu nyi ilu sukat nyi petenak ire siget dau lan pa ire mi'ah tepalai ilu <noise> mong ti

malap ujok ilu tek ke dalem tanak keden ya' sakit keden sebarang riak ya' lepa muek ujok

AI ni sukat katap keto keto gayeng kelunan keto inu inu

<noise> ake keluk no' kebun re edai re nyana layak tekak ulik.